בִּטְבַעָה חַאס אֶלְתַּחְרִים דִּיַאל אֶלְאַסְלִחָה אֶלְנוּوּوִיָּה, חֵית הַאדּ אֶלְאַסְלִחָה חַ'טִירָה בְּזַאף וְקַאדְרָה תְּסַבֵּב בִּדְמָאר הַאִיל וּכּוַארִת מַא יְמוּכֶּש תִּצְדַּק, מַא חַאסּ יְקוּן עַנְד שִׁי דְּוַלָה וְגַ'הַת אֶסְלַחִיָּה, תְּהַדִּד בַּבַּשַׁרִיָּה כָּאמָלָה, אֶלְסְלַאם הוּוּא אֶלְחַל, וְאֶלְאַסְלִחָה אֶלְנוּוּוִיָּה כּתְזִיד אֶלְחַ'טַר מַשִּׁי כּתְקַלֵּל מִנוּ.